aniin maal abaa biskiili haad barsiis anaan yedeen malsuun woan duursaa taan itoo, abasuun biskilii yabedii, matta kabii jabesii, fulldur uff ilaalii, milaan hadedii, kamidichaatiin kaasii kuunin endeleei, akuum kaan hadeeni irrit kabee, pakaa ininn bareet maliin baretee rawooat galakisee ufuman hadetaa.